Bueno jeheni mé tsonixjani xi̱kah ri xíi, íxi tiempo ósé tsixroni, ti tiempo ósé la axí kuíhi íxin ti, ti nko gente, chꞌi ixin tso̱te̱he̱ tsakja kíxhó íxín tso̱xríhi̱na jehya xi̱ka ri íxi ijie, ti ósé anterior a na axín ntiii, ntiii jehó nti, jehó ri sin ṭada o̱ sin nána aa, nohe, ké nueno kixin kꞌuaxrjehe ri xontubre a porque ri ijie na, í jehya xi̱kaha ri ijie, ijie̱ la jehe sin, jehe sin personalmente tjeá kícho sin, jehe sin ṭóxríhi̱n sin, porké nkekuènṭé kixin íjnko ña̱o na tsondáchroha sin kixin jehya eni chenkani kixin táha tákja la náxrjón kjí tsixroni na náhi sono, sino jehe sin personalmente ṭꞌóxríhi̱n sin kíchó sin para, para tsakja sin tso̱hen sin unir, nkekuènṭé kixin xi̱kaha, kixin deporsé desi aquel tiempo la deporsé desi riiii, si siiii íxín kjuakꞌexón ìnchéni kixin ti sin táda la, ti sin, kixin ri ijie na jeh íxín ri cuando jeheni, jehe cada nkojnko ri. Tso̱xríhi̱n sin kícho sin na jehe sin tjeá kíchó sin, para íxin ṭódo tiempo tsꞌeóko sin hasta díos tsꞌéye̱he̱ sin kixin cada nkojnko ri sin tjeá kícho la jehya nko raṭo ó, o̱ jehya ka íxin kjuxin kuánkehe la ótjen na íjnko tsꞌiná la náhi sino, hasta díos tsꞌéyá mé xi̱kaha rí ntiiii, xi̱kaha ri jehe sin tjeá sin ijie e, kixin ri ante la, tála jehó ri sín nte̱ṭo a nohe, na ṭa̱ rí, ti tanto ri ichjin na tantp ri ndoa la íxin jehya nohe, na derrepenté ṭa ṭonkojié sin la chrakon sin kixin, chrakon sin kixin íxín xa̱ntsíntsí na ó íxin ó, ó ṭa sin xro̱yé ixin para í tsákohya ninkexro tsixroni, mé xi̱kaha xi̱kaha chronka sin ri aquel tiempo la xi̱kaha kóhen, a̱ndá ri ijie la náhí, náxrjón kixin jehe sin tjeá kíchó sin na jehe sin nohe sin, na jehe sin, kixin hasta, díos tséye̱he cada nkojnko sin kixin xi̱kaha ri tiii, kue̱ṭo̱an ìnchéni, porque jehya, jeya ntiii, jeya nkorató ó sono todo tiempo na, sta áhi áha sin tsꞌéya ìnchéni, mé xi̱kaha ri chrónkani. Kixin xi̱kaha chronka sin kixin ri ósé la xi̱kaha ri kuékóhen, ndá ijie laaa, chrokuaha kixin nkojnko xje̱en choni na jehya jeheni cheheni afuerza kixin tíhi ṭákja o̱ táha ṭjakjá mé náxrjón, sino jehe sin nkojnko sin chꞌe desidir táha, mé xi̱kaha ri ntiii, siín a, mé chronkani ri ti ósé la xi̱kaha rí, chrónka sin kixin xi̱akaha ri siín a, ko xi̱kaha ri, xi̱kaha ri ntii xri sin nte̱ṭo ó ṭjanchia, nandá ijie la ó, ó ijie la kꞌuíxinkí la, íxin jie la kada nkojnko ri gente tjinkaon tsakja kícho a mé jehe tso̱xríhi̱n tsjeyá. Kixin ri, kixin ri ósé la, sa̱o xrako̱he̱ sin xí ri xra̱ cosina tsotsjehe sin, tsítja sin sinchechján sin nkehe, comida tsixroni, setji sin jitsꞌó sin, primero la- a. tsotsénkí sin noa tsji sin na tsji̱ka̱o sin na, its ntihi chjaséni na chónṭani ri xí itsꞌó choni a, na tsochján comida, tsochjá, na para ri tso̱ tso̱nkotsé kaín sin na ó sinie sin táha, a̱ndá ri. Ndá ri xa̱noeha sin xra̱ la nkexrín sáchrókjui sin, náhi, sino sa̱o tsꞌitja sin tsꞌó sin na, sinchechján sin nkehe namé jína sátsji sin, ndá rí ósé la, xa̱ntsíntsí sin na kjá chaxin noehña sin, a̱ndá ijie la para ri xí sátsji xin nko nchia na jehya sátsji sin ṭón tsꞌejó sin sono, sátsji sin na á tsje̱n ka na sinchechjain nkehe na tsꞌánjon sin na, nchekiṭjóa sin noa na tsji sin molino na, tsi̱ka̱o sin la jitsꞌó sin, ndá ntiiii, xi̱kaha, xi̱kaa ri aquel tiempo ti ijie tiempo a, ndá ri ijie la íjnko tiempo ri ijie na, kꞌuíxin cambio kixin ri ijie la, que bueno kixin gente la nchonhña la kjásin mayoría na, ntiii, náxrjón ijie kixiiiiin, ti sin chónṭa molino la jehe sin nchekji sin jichꞌo, jehe nchechján sin noa nchekji sin jichꞌo, na a̱ tsꞌe̱nóni, tamé chaxín á tsáki̱to̱ni noa na o̱ tsákitohani noa na ó siín jichꞌo, na siín tanto nio kja̱xin, cada nkojnko domicilio chꞌe gente ofrecer nio, kilo, ti kilo la sínkí ntiii, kákán peso, a̱ndá ri jichꞌo na- a, si ti kilo la sínkí teyó peso. Na a̱ntsí jína kixin má náxrjón ri ijie tiempo kixin tanto casi ichehani ma cupá ri ni̱o a, jeen ó a̱ tsꞌe̱nani chꞌo na ó, tsꞌóxin ri gas, na í xra̱hay, iṭꞌókoáni na nchechjáni nkehe, nada ti ósé la vekinchekiṭjóani noa la tjini molino tsotsénkíni tsjini molino na, ntala tsoxenka la tsji̱ka̱oni na, ndá tsjakꞌe na chóhen ri chꞌo la tsoxete hora ri ó tso̱jín la ó tsꞌóni, na ó sinchechjáni comida, ndá ijie la jímá kuíxinkí na má náxrjón kixin desde ntii, kaín sin la nchekji sin jichꞌo, na tꞌe̱nani na, o̱ nio tsꞌe̱nani naa, ó kaín la, ó desde hasta ndo̱eni ntihi chóheni tji ri á nio o̱ ichꞌo, jeén, mé táha ri chronkani a.